Paises Bajo kuareta jaema jou jaeko mbae jeiya supe reta plato estampos jaereta jaereta jaeko jou verdura ndie <hesitation> arenke crudo son tipico que es gouda jare ledan jae jokuareta ma jaereta joukatu kua tétaguaju yae tenonde yae supeva